Fomba ataonao mbô ho tsaratsara be anao magnano raha atonotono regny, ataonao mifangaro tsara ingrédient-nao. Ôhatra, tongolo gasy afangaronao amina sakaitany, ataonao poivre hely dia ataonao vinaigre miharo menaka hely, dia ataonao saosisaosy ilay tianao. Ave alominao tsara aloha, alominao elaela kely mbô hi <hesitation> alaigna i hena i tsara be io i saosisaosy nataonao akao igny. Izy vake amin'izay atononao amina afo tsy dia may be igny amin'izay izy tsy dia- tsy malaky may fô masaka tsara anao homagna azy.